Ehee, aina mbili, aina mbili za chanuo na kitana. Kitana wa- walalihii wachanuo nisiiendeni. Akini chanuo famiheo wakitia wachania kiuku, wasukia. Kwenda kusukwa lazima uwe nachanuo usukwe.